مےٚ چھِ بوٗٹَن ہٕنٛدۍ مُختٔلِف جورٕ۔ لِسٹہٕ بلو ,۔سنییکرز بوٹس لوفرز سینڈلز رنِنگ بوٗٹ ہایِک کرُن تہٕ ٹرٛیٚکِنٛگ بوٗٹ فْلِپ فلاپ پمپْس ایسپیڈریلس پلیٹ فارم بوٹس سنو بوٹ کلاگ ویجز